Mashroba <hesitation> iendole jabanali, jabanagi <hesitation> boni gekir karjikir joga fondigil toka ashirikir noroda kera, <hesitation> amanga walikir tadangon janzabil tarekidra <hesitation> idra walikerosa masfalog safija finjan iskerosa <hesitation> tadangon fantigon iskero asligon iskero tiga jaman inger nero.